Leydi Spaniya ko wiyeete Andalus e ɗon joni nder leyɗe Urop, fombina majji. E Spaniya yimɓe fuf e tokka dina Kirista ngam e ton Ardiɗo dina Kirista maa e don woni. E wodi remowoɓe e leydi nden, ɓe ɓuri Kotoye fasaha demal e joni, e fijowoɓe bol ɗuɓɓe.